Üts päiv olli ma jälki turvamehenä tüül, nigu alati, ja ma näi määnestki tummõt pikki, pikki kõrvuga kujjo. Ku ma timä mano lätsi, näi maq, et tuu oll Püksi Piitre, hindäle jälki püksiq päähä panduq.